Kasak ka zi <hesitation> n drok u wan shinkafa ni kapfun nkpa yet, <hesitation> a shya shinkafa ji, a̱ ni za tssu, u tu kpang ji vot kpang u shyi ka̱yat ka, u̱ ryi dani di shinkafa gobnati ni ba. To ku̱ a za tssu u tin kpang, to a nat u̱ si sak, u tyyi ba̱sehkwot ba u von na cicrak yaji ba̱shekwot ba, ba ni n maai ni, wwon u brak shinkafa ji n krok, u̱ ba bu bankan bamyyi ba ba n krok, u ba ba ntwak, n tyyi ntwak, n tyyi a̱maai, u tyyi a̱ngurma, so ku a tyyi a̱gurma nu u̱ ku ryok na̱ hwoi, a̱byyeng, a̱ assak. Ka̱ram kayaam ku a bvn ma dak, ku a cat shya a̱hyom u, u tssu nu to se a yen ku krok a̱za̱ndong na ra gut hwei, ku a ra gut hwei a to tssu na ni na̱ yet ahyom rot kes a ba tssu na. Ku̱ a n i tssu, ba tssu di kwano ditrap ba, ba ku tssu di ryai, kandyet a̱n ka̱ndyet, an ryei. To ryei uya anu a ni jan n jar kpang ji ii krek nat ka̱tak a̱wwon a si ta̱rwa n u shwu shinkafa ji uwwa kpang ji ka̱tak ryeni ka. To ku a za tssu, uwwon ka̱tak ryei ka To a nat u si si yya, ka̱rama ka̱yaan a̱yanyet an shyi, bayanyet a̱n shyio ku ba naat wan na ma ba na yem tyyi zzwaoi, to ku ba ra n tyyi zzwai a̱ya kayat shinkafa ka to, a̱yenni ba ku wan dani di wan karyi ni ba ba wan dani di <hesitation> a̱myyi zzap ni ba. So baku wan karyi a si shya ba̱yanyet ba ku wan a̱n tyyi zzwai, a̱yanyet an tyyi a̱hmatu a̱n tyyi utrak. Konzan a̱yin bu yaji na n cat ya nani. So ku̱ a yya a̱ni, a̱ni a̱ni zi u wra̱ng shinkafa ji. A̱ ni za, baka̱n za tssu, a̱ za̱ tssu zi wruk a̱ in kpang ji kwon u nat bu ron na, u tyyi ba̱nkwan u̱ ci krok u̱ ron na, u tyyi ba, bashekwot ansham, ii tyyi bankwan n tyyi augurma, n tyyi a̱tumatu, n tyyi a̱magi ka̱ram ka̱yaan bayanyet an tyyi zzwai, ku ntwak an shyi ku a̱magi a̱n shyi ba ai tyyi zzwai sarei a̱yenni bana ya. So ku̱ a̱ ryok na hwein a bvwa kabaram an dong a, ku a̱ hwei a̱ byyang a̱ mani ya na to a si wa tvwa m tun wwon u swrang u ya. Ami a̱mi zi u wrang shinkafa ji da njit ka.